A coxiña da Neuva Zelanda a gh'à influense de Maori che ean a popolaçion locale de quelle che ne vegnivan da l'Euröpa e Asia comme i ingleixi, i olandeixi, i indien. I primmi, mangiavan tanto pescio, patatte, cacciavan i öxelli, i segondi gh'an portou i agnelli, galliñe, bibin, verdue, té.